oyi ro oma dɛ mu <hesitation> bani coza mi fin su'aro bɛnɛ nibe waatinɛ abe o ɲubo yi na huma na bewobe nɛ to ho ɲubo a demu beso si mu bɛ a benɛ a'a nana a asin ho ɲubona mɛ onni da bira ro awa ho su'aro bio nɛ wawe o han dirobe wa dawa wa yɛrɛma mu wa ramplasemu ma so ubiɛn vɛwa ɲu nɛ a jo mu dama ramplase abe mu yan suaro ma ho suaro nɛ wa'a izini na mu bɛ bua ma tete mu bɛ bua mu bɛ bua ɲɲ